Pos avían dinossaurius carnívorus, comu'l Tyrannosaurius Rex, el Velociraptor i el Spinosaurus, los avían ervívorus comu'l Diplodocus, l'Apatosaurus i el Stegosaurus. Tamién ain dinossaurius armaíllus comu'l Ankylosaurus i el Triceratops, dinossaurius con crestas i penachus comu'l Para... Parasaurolophus i el Corythosaurus. I tamién los ain volaoris comu'l Pterodátilu i el Pteranodon. I tapocu te sé izil si aigan muchus más.